Bedo rewa diina haabe, be wala fija be diina sam. Yende alat be do mofta yaha babal be rewata jaumiraawo mabbe be fajjira be mofta, maube be bikko, robe be worbe ngam be rewa be yetta jaumiraawo mabbe.